Ọchọchi num le heyi nmiyọla, bẹn kum ge heyi ẹploje ẹho̱, ẹploje ẹhọ ọma nkwemkpọ ogwige kanyinen ichọla, ʒlemkpọ chọla bọa nge lodre chola abọ oha, ldre neyi le ẹ ke gunọkpa, nlodre aya nke kwemkpọ a iwajẹ n ke luwa iye gwa, luwa iye gwa lodre je luwa eke lele kpem, ele le kpẹm bọa, nke kwuw akpo tulai, nke kmuwa ikpo gumọkpa, npiyẹyi nmunọkpa npiyeyi num ga ọlẹ ọma, nga gbo hemkpọ kọlẹ, nlemkpọ kọlẹ hẹmẹ kpẹm bọa, nga gbo nogo, nogo na kpẹm bọa, nke gbo gwẹbẹ, ebmu, ẹbẹ ẹgu nalọ ge yodre kpẹm ẹbẹ inu ogbọla kalọ chẹ nyọyi gwega onulẹyọ kplọ kpẹm, ega ẹgo gipnachi kalọ ẹga gwiye kalọ kpẹm, n lejejinu kpo nya kpẹm, n le kpo nya kpẹm bọa, nke kwiye kum gwa, n kwiye igwa kpẹm bọa nkele tolihi. N le tolihi ọda nalo̱ ge lea, n ke le la, nke ga ọlẹ, nga ọlẹ bọa, nga gbo mleinyọ ligi, n-mleinyọ ligi bọa, nkega kwodre kọlẹnọ ikwu chọla, n lodre kọlẹnọ chọla nole je kpẹm du bọa, nke le kọ ladre, nochika ole a, nke kwohile nu alo ke kwohile ihajẹ jaa gbeploje emnla bọa, nke gbo tutu kodre kọnẹnẹ num ge ya, odre konẹnẹ ya ọma eplojẹhili bọa odre kọnẹnẹ ke gbo je ẹ, eplojẹhi go jahapa kọnẹnẹ odre kwu je e. Okwu je bọa nke gbo ko ladre, ne ge le kpẹm, nke kwu ya nkwu yu bọa, nke kwodeyi kpo tukichin, n ke gu gbo mbeinyọ nke gwiye ko̱nene kum gwa gu gbo gwa kayinem, n liye kọnẹnẹ kuwa ikpo gwa kpẹm, n ke gu chichẹ alọ ke gbo mẹbẹ gbo choke ọda duma noya kpẹm ma, eko noge kuchọchi kumne, nke le tuhochi, oke wekichohinne, nke lọ muleinyọ lẹ, nke nke kwọkpa kum, nke gbo je, oke wọkpa ojen, oche duma no lẹhọ tum, n ke ge nyọ jaa gbeko neko kitiyọla mkum leya, nke nyọyi gwata, nke kwiyọla igbo.